Alura ogni can venta ch'a sgamba për un tot dë minüte e d'ure o comuncue ën poch, venta mai ch'a staga sempre a la susta o sarà ëndrinta ün apartament, ma venta ca vada fora a sgambé ënt i pra, ch'a vada sgaté, a fe tüt lon ch'a deu fe